سب توں تیز جانور چیتا، زمین تے سب توں تیز دوڑن والا جیو ہے۔ چھوٹی دوری لئی ایک سو وی کلو میٹر تے دوڑ سکدا ہے۔ صرف شکار دے دوران ہی اس تیزی نال دوڑدا ہے۔ پیلکن، ہوا وچ سب توں تیز۔ شکار نوں پھڑن لئی ڈائیو کردے تین سو کلو میٹر تک رفتار۔ مارلن، شارک، پانی وچ تیز اسی کلو میٹر تک تیر سکتے ہیں۔ دوجا، ہولی <hesitation> جانور دے وسعت۔ سلوتھ، جنگل وچ بہت ہولی ہولی ہلدا ہے۔ کچھوا، زمین تے بہت ہولی دوڑ دے ہیں۔ کچھ سمندری جیو، اک کچھ جگہ تے بہت ہولی ہولی چل دے ہیں۔